Ty fanambalia me fanambalia mety amiko zao manahaky any hoe manao takomaso tse. Tapena maso ny, manahaky any hoe velilahiko, rafozako. Vita zao iny, zay zay vo manao fandeo valy. Vita fandeo valy iny, zay vo manao soron'anaky. Igny zao manahaky any hoe, vitanao raha telo zay, zay ro tena hita hoe manaja fombandraza iha sady manaja any rafozanao ao.